Atsa nak kin kachikinkan este chi talilakgaspaskgo kawami chimin sayin xa pustakg wankan <hesitation> pus tsuku min tina sayin litsuku tsama <hesitation> nutsa nuntsa min aasta nachin kawaw xa xa puchichin wankan axni taya chichinin i akg axni tsama kawaw nataya chichini pus lilakgapasa chiwani na akgayukgo tsama kiw, naskakgo este na tsuku ta taakgtanikgo xpalhm, i axni kawaw tsukupara xa xa pustakg na tsukumpara entonces katsilla chu tsa namin sayin i chi xamakagn xwankan xmin sayin y lanka palh sayin xmin xjili i lhaxtapati takatsi xpekuankan i lha lhayukatilhaw xtawan tsamalhi pus axni na min sayin lhala skujkan lhala katipi katuwan i porque pus kalutakge wan i cho pus namini ama diciembre, chino noviembre y diciembre, enero psnatsukuts longnun i pues maktankaxn tawilakan <hesitation> putsakgokants para xkiwikan chiwani laki este kumu lha tapati chilonkgnun pus <hesitation> na tsuku skgonkan na tawilats kiw y nanunts tsamali xmakgalakgokan kape pero pus chincho kawaw talakgpalikgost kiltamaku lhalhtoanan tsama lhal lhal nutsa kawaw u chi xapulana xmin.